एक तरह से देशी संगीत या देश संगीत कहल जाईछे। इन मुखे रूप से तार संगीत हो गईछे इन आम तर पर। मुखरित हो गईछे इन सामारने रूप से सामनजस में। सारल हो गईछे और एमें धोनिक या इलेक्ट्रिक गितार। बेंजो वैलिन और हर्मोनियम के इस्तमाल हो गईछे इन। रोमांटिक या उदास भरे गाथा गीतों के द्वारा चित्रित हो गईछे।